<hesitation> kandekunro viko yako <hesitation> ke yu'a vixhii ja vixhii quiere decirt frió, vixhi kon yo yu'a, anrivii vaxhi yu'a, até kuvixii nro lako atiujanandó jaihó vuelta ku úndu ña'a dua ni nnreku nró jaravinro kóo uj <hesitation> ña ku enero nró, nakanija jan ni kua vi vixhí atekinro diciembre vatiuku vixhí puro ja vixhi vaxhi <hesitation> kivinró nré marzoá te marzo jan kunga kava iin ní iní titi nakandó calor ninixhí te atiú janandó doko dakuantió dana já chekú ñondó xhí dekuan indi ujam dakuana.